ta waɗai ice cream a waɗa e kosam to nder hunde ko ngatta kanjun woni naftinira e nebbam kwakwa ngaɗa kosam almond ngaɗa nebbam nden ta timmini se ngaɗa suuga ma e flevo njara ice cream ma nana belɗum